Yeyora kua ñe oipota jei yandeve jaeko yayeyorata oime yave kiape mbae yae yave ani ñamaekavia je yave ani maratu mbae yae supe yave aniara ñamaekavia je jaema yajatako yayeyora sugui ipuere vaera iñiro yande